Sinuwa ra tun ɲa'a tun beenu, ba nicoza bio ɲa boni, ehh nɛzi we libin, worowe ya bera bin, tampɛti ra we ya bera bin. Donke ho ɔnni a yɔrɔnɛ, wama bara lo hoa desɛrtik unhun, mudawe a yurɛni dɛso a dezɛre mibin mɛɛ. Ehh wuro we buebin matete brɛ.